toh dəm aʒu ʒəm kakakuyik a dehak bade. aʒə agda, aʒu vərdamu, <hesitation> aʒu vərdamu, aʒu aulamu, aʒu gumau. akchi dəna nakchi gakakuyik. to amma fima əmda vajlumudu gəna agda, agda, atiye kargum, ʒmda va jləmədu kargum, aʒu agʒari, aʒu <hesitation> aʒaima, pəra əmdu dəm aksəyi gakakayik, iri iri. amma agda atəye əmdag va sau, əmda va jləmudu ah atiyau kargu, aʒu labu, aʒu əndəna akchi dai a kukuyu. aʒu fiba əmda vasu, vajləmudu kargun, gada kuli va əmda vasau, va <hesitation> va jləmudu fik sərkən, va jləmudu kakakuyuk, dai, əmda va jləmudu awai, va jləmudu, aʒu dibala, pəra əmdo dəm dai be babu a dəkak bade aʒə bai əmda va jlumu a kunuk maduwa, aʒu kwarna, pəra əmda va jlubu amaduwa. to akchiyi akchiyi əmda va jləmudu kwarna, əmda va kidan, əmda vaəngwa pudək pudəku, uktlayu va kida koda əmda ba tə'yi bi yaye əmda va kidau kwari va gəfu kunu